Las hembras se quean aviás una tupa de vezis i essu siempri las afeta. Por essu es que ara se las capa.